Sɛ mereyɛ abowa a otu anaa dɛ anomaa da kor a nkyɛ anomaa mɛpɛ dɛ mɛyɛ yɛ abowa ɔkɔr. Ɔkɔr so, n'enyi yɛ dzen na mususu dɛ wimu mbowa ahorow bebree koraa no suro ɔkɔr. Mbrɛ ɔwo a osi de ne mba gu ndua atsentsen mu paa no ɔno koraa na ɔma m'enyi gye ne ho no. Sɛ kɔm de ne mba a abowa yi beebi ɔp- ediban wɔ biara a no ɔbɛpɛ ama ne mba. N'enyi hu ade kɔ ekyir, ɔwɔ wimu koraa na nam nam nsu ase otum hu abowa no hu dɛ otu na odu dɛm bea yi dɛm aber yi a obotum akyer nam no na ɔakyer no apɛ ediban de akɔ akɛma ne mba no. Ɔsanso yɛ ahoɔden na dɛ nsutɔ ber oo, ewia robɔ oo, abowa yi tum gyina ma obehyia ne biara ano. Ɔhwɛ na orinyin na no honam akwaa tse dɛ n'ano na n'awerɛw koraaa ano ekum a, nhwehwɛmu akyerɛ dɛ otum de bobɔ dua m' aama dadaa ne fi hɔ na oenya fofor edze ako abɔ naa no ho ban.